So tawii miɗo waɗa njamaaji ngal e dow ɗiɗi ngal, mi waɗataa waawi waɗude waɗi ɗiɗo ngal ngam njiddaade fiyaangu ngal. Njimaaji oɗɗo njiddaade ngam ɗum njiddaade rewɓe ngal. Miɗo waɗataa waawi ɗaɓɓude ngal miɗo waɗa. Ko njangol ngal rewɓe ngal ngal miɗo waɗa ngam njiddaade ngal sabu ngal